Dipende: da-o ponto de vista alimentare, un o porrieiva in teoria ëse autosufficiente, se o stà in campagna e o gh'à do terren e de bestie. Gh'é anche da domandâse à che fin, voei ësilo. O commercio e i scangi ghe son da sempre, e pe unna raxon. Da-o ponto de vista fixico pöi s'invegia e gh'é beseugno de quarchidun.